'On 'de-: 'on :baa' 'de on 'ye-a :dha :due' 'kpa, 'on :baa' :mu buh+ 'zorn-yu: 'o, deh 'on 'de 'wlu-a <hesitation> or-a'a: :zai' yu, or-: 'on :baa'-: on 'wluh :zai'-yu: :yee' 'mor tba 'o :zai' yu 'de-dih. 'De on 'ye-a 'on 'nor :zia' 'bli: ya, :yee' on <hesitation> 'fean'-dih 'on 'yli-eh for-dih 'de on :ya 'de 'on. Because 'yu :or :korn-a 'on 'de, 'on 'de 'da 'torle' 'bhorn eh-: 'korn dhih or 'tali: 'on :baa' dih 'de or yi 'noror'. :yee' deh or 'yle-a 'de :or 'ya 'de 'on, 'on kpa 'o :na 'da, 'on 'kpa 'o 'yi beh 'da, :yee' or-: yibeor: or :korn-a or :ne or mor-: :yee' 'on 'kpa :dha :due' :yee' on 'wluh :an-' 'nynuu: 'weh. :mor 'on 'da nyor-kpalu :dao' or :ne 'on 'de-' on 'kpa-' :dha or tba 'on :zai' :yee' 'an 'tmo sih. <hesitation> jorwor: nyor-kpalu or-: 'on 'de-: on 'kpa-a :dha :due' eh :se or :mor or se 'on 'wluh. :yee' deh <hesitation> or se-a 'on 'wluh-'-:, ti nyne-a 'o 'on 'ye-a :zuku'-' mu, or 'da or se 'beh-dih: or 'ye 'wli-eh 'duo: <hesitation> or 'ye :zuku' 'wlii peh-ih: or se-eh 'beh-dih:. Only deh :due' gbai 'on :ne 'de 'gbu 'weh 'on 'ye deh di. :yee' deh+-a klehkpeh en :kma 'i 'de ti :dao 'di. <hesitation> 'do 'en 'de ken, 'on 'de mor-' plo 'anyneh' deh, 'on 'de mor-' no deh 'o deh, 'so :dha 'on 'de :ne-a :yee' deh+ :kma 'i 'do or ken, :ka or 'ye-a 'da or 'ye-a 'on :zuku'-' dbo eh se :ne Nyor-kpalu :or :korn-a 'on 'de or 'da or-' po 'zorn-yu :zuku'-' ka or 'da :da 'on 'de-a mu 'wli-eh :za-eh, 'kle-a 'ye-a pa-a. Deh 'on 'kpa :ao' 'yi beh 'da, :on 'de-: :on :baa'-: :mor on :ne 'o :on 'klei' dee, :yee' :mor :on :taa deh no :yee' :on 'de-: :on :baa' <hesitation> mo-: :an tba :on son+ gbor-dih dee :an po :on :zuku'-', jorwor: 'on :baa' se 'nor 'kwineh'bo :ne <hesitation> tuh no-eh <hesitation> :dha <hesitation> 'on :ne-a', :dha 'on 'de <hesitation> :or 'wluh-a' 'jeh :dha or :ne-a 'on :baa' se 'o yubo:. Eh :ne-a 'o :ne :neeen: 'on 'beh-a 'o :weh, 'on yubo: 'an 'jeh 'i deh 'jeh 'on kpa 'o 'an-a'a: 'nynuu:-a 'wluh 'da :weh, 'de jorwor: :dha 'on :ne-a 'de 'on :baa' 'jeh or yubo:-eh :eh :mor 'on :ne 'o dha-a 'jeh 'weh. 'On 'ye-a 'an :baa' 'jeh 'ye :yee' ti zi-'. :yee' 'on :baa' 'bor :koan: no-eh weh, :or 'wluh deh 'jeh :yee' or 'bor :koan-a no-eh 'weh. :dha 'an mu :yi-dih' 'de 'on 'ye :ao' 'an 'bhorn 'on 'ye :zuku'-' mo :eh. :yee' deh 'on :ne-a ken :naa, 'an-a' 'nynuu: <hesitation> eh-: :korn :boeh: 'on po glu, :mor nyorsoa :dle 'on ybei', :mor 'on :taa deh 'ye, 'an 'nynuu: :deh :en :ne-a nyieh :on 'on 'ble-a <hesitation> 'on 'ye-uh son+ gbor-dih tba. :zuku' deh :ka eh :ya-dih-a 'on de 'an-a'a: 'nynuu: :zuku' deh :ne-uh de :ya-dih: eh-: 'on :ne 'ken. So deh 'on 'beh-dih-a :eh 'on yubo-a <hesitation> :eh no-eh 'de 'on se-a 'anyne: dha mu 'de :zuku'-' me 'o.